<noise> E! Gny borety moa misy lohany raiky gny pneuny izay; <noise> da misy koa gny tagnany roa afara atoy; <noise> da mana tongotsy roa koa i hipetrahany. <noise> Atao atetiny eo, añaty kibony eo izay gny enta; <noise> da vita izay da gny olo afara baka amin'ñy tagnany atoy manosiky azy; da lafa mokotsy gny olo da apetraky i; <noise> da mitsanga amin'gny tongony igny izay gny borety.